والله اني اذا كلولي تريدين هدايا راح اخذ هدايا اكثر مما انه فلوس لان هدايا يعني انتي همينه يعني تشوفين المقابيلج شكد يعرفج يحب الاشياء يشوف الي تحبيها يجيبلج من عدها يعني من هالشغلات مو مثل الفلوس الفولس هيجي تروح يعني قيمتها مو انه هذا تظل قيمتها مادية مو مثل الهدية لو شما يكون انه واحد مفكر بيج ومتعب نفسه حتى يشتري هدية ويدور عليها